اغرب حيوان رايته هو ال- رااية خطرة شفت خفاش هكداية رايته عندما كنت صغير رايته في قرب المنزل تاعنا هناية خلعني حتى <hesitation> اصبحت اصرخ ماهادا ماهادا هو يعني عبارة عن فأر لديه- لديه جناح